Dza nkyɛ mebɛpɛ dɛ mɛsesa yɛ kɔɔs a meyɛɛ wɔ nsɔwdo skuul. Saintsir nye dɛ mɛsesa na nkyɛ edwuma a ɔwɔ m'akoma do siesiera a me-mepɛ dɛ meyɛ no metum na mayɛ.